Alen achame mursiikii amuu mursiik iyoi, iyoi chegoo koo inde kouryoo ko koyeuryoo icheruu mwaita kokaisut sotee indee sotee, kotepii petusyek somokii konepaa angwanii kokakoek mursiik itau iluu iamde anyunn kimyet kang'ung'e koo kechopee kounotok ng'alek ap mursik